ikwerre na me ne mmeme atusi kwo ata bado yada ziri ala bado biala abio kusiba ayin ba ahokeri esanrahi banatal occasuon nazen nu rowon mmemen nazenuruhon mmemen bela akbasa aze kweya iji bohon orohon la ajigal na yin iji ke iya gbunwaku iji akpamo kwo i ishi nu bekun iji ke yala akpamukwal yishi monol iyishi isiw era ishi aral agural vozenuba beri oboro mako akinima bu honohn ajigal nu iyin baakimima iyigal akinima nu bakun akinima ye akinima yela ayekpama Ayishia na am ban ayishi isawari ighsi aran ayin ba beri wiri name meh ke amega wiri ashigal nu mmeme ke ashi kwashiia wiri nu blakun asumanu oburo nu obo ofor soup are choru esul mini wiri mini wiri ke aye yishal azu n aye ishi onu iya ishi okporoko ajau sayal ohan shigal nu beffer inasui wiri ishi wiri ke nde badun yeti bewen boduomna ame garri ayinbakoba omu ma na wiri kebayeri bariji rowhor Ibiala mmeme ikwerre magal tan ibia ikwerr iya riwiri rigal rowohor itala oroyi iya wen ahin oma kpoma ya zino so uru nu izenrun mmeme irigel rowor izen memem iri akinima iri azun i woman yan iye zen mmemen ikwerre megal megal boyor whoni iji beyin azun iri irigal rowhor ohan merun ela badun like bo uon ual ele ikwerre megal nhan bana bia amekwa gal nkari nkpoma nu sobanuonu ba biala be ya rige rowhor babiel beyegi aquanba na la ro bezenri ohan sogal nu babia nu ikwerre ma babiala nu han ela ikwerre megal mmem en nu ohan ikwerri ye nu yo bola biaru oboishi nu eli ikwerre